مدة كتم النفس تحت الماء تختلف من شخص لآخر وتعتمد عاللياقة البدنية والتدريب، عمومًا معظم الأشخاص كتم أنفاسهم تتراوح بين ثلاثين ثانية إلى دقيقة واحدة، أما بالنسبة للرياضيون والمدربون في الغوص يمكنهم كتم- كتم أنفاسهم لفترات أطول تصل إلى دقيقتين او أكثر، لكن المهم توخي الحذر وع- وعدم الضغط على النفس لأوقات طويلة دون تدريب.